हाथी झुंड मुजा एथॉक रहो। ताकी इनका आपसी प्यार रहो बाजे और आपने बच्चों का पालन पोषण शकों कर और तिनके बच्चे सुरक्षा महसूस करो हाथी के जो फैसले सजे लो जो तिनमुजा भाते अ हाथी का झुंड मुजा आपसी प्यार रहो बाजे।